الأعمال الفنية الجيدة عادة ما تحتوي على عناصر تعبيرية وملامح فنية مميزة، سواء كان ذلك من حيث الموضوع، الشكل، أو الألوان، إذا استطاع العمل الفني.